Gn'extincteur zany misy rivotsy izy io na tsy fantako gny raha agnatiny ao, natao hamono afo. Pitsana izy igny, pitsapitsana amy ze afo misy nofa avy gny lerany.